ebi ende, eze-ama ta, ni-kalon abi isi aba awa mer, ayi-se, mer, malo-okwo-kwo na, ga nuya agi sor, aka, afie yieta aleni aki sor, aka tie, yieta ammer, akor-kpa, aba, gba memer, nor kpa abi morga mer, malena-na, mer na miwi, aba awi ende-idola okpache, ende, idola, okpache ína chu, ni-ebi ina dull, acharutie, okposi artiey, zeze acharrie, odemosi-odode, arriey zeze, omu, alor-na tie mer, aki, aka ado awon awi, ende idola okpache, abi sor, ende-idola okpache abi sor, wa ba, doma gba nor, wa ba- dom na gba, nai ba, dom ma gba, iyor na ba-arofu mer, malo-okwo-kwo na, ga nu, buti-malo-okwo-kwo naga nuya-na gi, isi aka atie yieta, malo okwo-kwo ame ala-ga nuy, isi aka atie yieva mer, kor iwi-kpa ka ba-gba, wa-ba stor, ostomesie ala bi moega ado ni-ibi ena maleyi na niwi-na, ba awi ende-idola, ada ala, gbo-gbo waan, ali-ku ni-mostie-mer, ala, aba jujie nomumu mer, mermer ni-na aba oh-ma adekolor memer, nena aba-oh ma, achire, utie, oh, arrie ka, ade, ogbate iyi waar. waa, ator ostornejie okposi wa otor no-oime, kime, kimer ka-ator, astornejie okache, ostornjie okpahe, inoru, stor, acharu, utie okposi arey acharie, ufua iyin-yi sta-sta, ala, aya, zi-keyi abu, aba, kwo aba kor-oro-ri isóm kalor ostornejie okpahe ya, ala, astor, ostornejie okpahe na ba donobe, ayi-si-síe, mer ka-ba ator, ostornejie okpahe, nom, okpahe na ba doobe ayi-si-si mer wa ba daret ogboyi wa ba, adiyi, eyie, okpahe esie, wa ba disi, iyior, okpche iie mer waa boh, odemostie oh, aba, ku ne-ende-idola aku oker, hie-hie ku, wa hihíe aku, aku oh okor, mona, netie, ku, wa yieba, kalor okpahe orr, ala, ahiyi beze, korori-si kledo ya koro-ri kpledo ya, wa dan nobe, wa cheyi iyin-ijie, okpache ala, ijie, ifue aprusa, kpa aka, ba, ishi-kre adarie, adarie beze ta, ofa ba-bi, abi, yaze, aba nah, sta-sta sta-sta, kab aba, nah wa ba ham-ni okpahee charey oru, mba yor nam-bi endem abi ina sta-sta, nua, aba gba mer okpache ka charu-bene aku, okor, ka yie-imize zi-oka yie-imezi oka zi aka yie-mezi, azi-ta oka, aka ba che-ze ta oki bua ahani okpehe moma-bo che-ze awa, miko-onona tana moma ba che-ze awa niko-mona tama, Yaa, yafume, ya isa-esim, aka ya ni-isa-sim mba ba, awor ona nammer, ibi-bu alufii awor, ibu, oru-eba orr, onu-nabi-si onu, de, kalor, odo-clena-bi-si kpem mena ono aka wu-mezi, makuyi, ikume, na, nor okpahe yai apruza-apruza nana, aru mer meme no, ostrnejie imorga adu-nebi me, wajua-jie nomu, wa do-okpahe, orrobe, ala ado, nobe mme, oka, aba yani na-ba ache-ze, ta ku sor wikala ayame ku-bu, nor, aku, sor awa ibunu, ota, clon, ota ane-zeze na tie ayeka, okpebi kalor, ya, wa ni-ze-ze natie ablon, ijie ya, wa, ani-ze-ze nutie, awo-olu atun ya, wa ani-ze-ze nutie awo-odemostie adun izi ali-zea-clor, wo-odemostie adun, isi ala-li, che-chor, wo-odemostie adun, wo-odemostie adali che-chor ali, che-chor kpa, odemostie anne onu na gba mem, onu, ni, isi oro-ri wa ibi ichwi mem, isi yie-gba ichui, isi utua, iyin-waa ibi ichui mem, utua alor abi, isi ibi mem osta-sta-oh, aba arey kaleyi ala-tie, ostornejie okposi mem, imezi oya-zi ina akaya akor ya, kor, che, makuyi ikwum, akeni ado-okpahe ni mostie, ya akeni ani-ze-ze ni-mostie, abie iwie-la-aba, chu baan keni-abi-iwiela. gbam, iwela aba hargani-ni keni ka, woru, oh-da oru, oda, kpaa, keni bay baa rey zezee keni boh, okpa, ba-kwor keni boh-okpa amem ba kwo, wa boh okpo, izame alor, nanor, juri oka, ba kwa, ka, ya, aleh, wa-ba ayo-oni, odie, gra-nor, ya, odemostie, ala adi, buo, mem ikor, odemostie alah, ador okpahe mem, ikor, odemostie ala adi, papa-, ala-ada, aor, kalenor, mem, ikor odemotie, amem isi ya, odemostie, akpoku ya nikeyi waa, odemostie akpo, ni-ni naka aya nutie iyi-yi waa, ko-odemostie ku rome kalor ko-odemostie amem ku, si, ku, jopaya ala, yieya, mem ze-ze ka, abo mah, kporu ka, awo odemostie, adi buo, yata wabi gba-akara, ze-zee aba, anor-asi-yi, asi-yi mem zeze, aba, anor asi-yi waba adi-iyie, nejie, ize. ze aya, ozala, awo-odemostie adi, ibuo, asu mem, wa ba-derey nomu waba, ojua, jie momu, waba hari-ni yieyi nam aba zi, yieyi nam, aba, yor akan agu-kru, nomem ala zimezi mem, wa tie-esie at adey awiu in-ku-kru oh, aku ora na chu-mem nom, wa, danet, wa daret ayor, oru, orr, aku mande na-abaka, chumem, waa, chu, aku etie, na-aba ka, chu, keni abaka, kpa wa kpa aka, kpa-ta oki, buo-meme, akor, buo, ta-ikplede, iyie-yi waa, ali-si oka, ha-ni ko, okpahe ba yu, kor, wa, stor, ostornejie oh-koko-ko-orr cali morga orr, okpehe ayim kalor kala, ala, ade kali nuo mem okpahe kpa aba, domima, adekalor okaba, alor, ostornejie okposi meme kali makayi ala, juaojie momu, na ni kwom nsi oru, ocha-chu, makuyi ajua, ejie nomu na ni kwom nikeyi ala gba niko, okeyi kwoya ala ba dedekalaya mem oze-ze olam-ame wa daret nomu, kar, daret nomunu, wa nonoru mba, yoru nena ah daret nana maa, chuiwu, ah daret nona wa ayie, okrum ahim adaret nona, ma dekali enem, alim adaret, nona ma, dekala, adim, aka, ka dakala, ador, ame, ador, aba fudor akposi akor ala, aba, che-ze, odor, amem ali mem, nikiyi-keyi waa, alo-oti-tri, ori, isi acle-ejie or, aba ya wudor amem, abu, aba ya acle-ejie-or yui-tieya, ador kemi enor, akeni, afudor akor, ala, che-ze, mem, wa che-ze no-osta-sta ayi-ibi, ichui ana, alor-bi shu-kre awa mem obuo wa bi buoh ishi-kre, no-osta-sta awa na orori-isom abi kpladoyai na, orori kplador ayata, aleh, awor, ada nome, aka, awor adata ze-ze ka-nor taa-na, demostie, na-fruu ho-ho, kema, afru-wara ta, oki buo ora, ali-isi ta oka, kwa-kwa, kwa waan. onona,-azine, wa astor astornejie okposi kali, makwa, ali ajua. ajie nonu-mu, amoru aleni ayor ya, ajua-jie nomu, ishi-kreh, awi-nsi oru, odu-chu, mem keni, awa aley maa, dah kpa, ali kwo egba, ni-ke-ora, ochu-chu, eni, kpa, na, darer, na fruu, wo-wo-wo akeni afruu, wo. wo-wo, adua, ta, ei-zi, ikaki, bi-isom akway akeni oma, aba, ade kali, ibua, ya na, darat tar, na-ba hani-ni, nena abi, isi ijie, ojuju, ama ibi, ni-ni keni yawa akeni ka kwo-osu zeze, na morga or keni omem, iza ala-aya ta, ni-yrio kie-tie, orr, wey-nom wa, yakana iza mem kpa aki, ejua, alom ni-chuya ta, ache-aju-na, bene, ahani-ni amem, ze-zee, nena nom, aku, na-ze nor, abi, za-agua-nomem iza mem kpa, ize-ze ostor, ostornejie okposi ya nom, okey ena, ze-ze ostor ostornejie okposi-ya kali, izi, otor, ostornejie ya-ni kumaro, ta, yie-nna, na ba oji-ji, bene mem, ana, itiun, cha, ana ituin, cha, ana, ituin cha, akemi ayo-orona ta keni abuo-maro, agu ta enta, ba, jua-agriya iju-mande, azi-ni, iza mem ali mem, ize-ze okpebi gba, nom, agu-ize-ze, iwi-error tie-kpa chua-kana, mkpa, mba akwa, seya mba, dowor nor, onu-kpa, ta dare awa, bene ka daret awayata, yie-ye na, ajiji ena ikplede okpoh, na jiji aya, bene men. Den, odemostie ala, adi buo yame no-odemostie okposi, ame kpa aju, ya, alu, aju ya, me wa ba da-jie tama, ala yame hem awor, oro-ri ayana, awor uf ufu, ize-ze bene-rom, awor ufu, ize-ze, bene, nom ala, awor, of ufu, ize-ze mem kama, ni-ze-ze aba nor ado-odemostie, okposi ahie, wa, aton nejie akposi ya, aka, ator, ontornejie okposi ya, ostornejie orr kpa ina daam-daan, daan, daan, ze-ze amor ana, omor, lafah, aha ni-chaa, ali meme, abi ru, nenu, kala adu ta, za-za, ahie noma yiees ame ze-za, ahier noma, amah, awata amah, awata okpahe aba, mem iru, aha, nor okpahe ni kuu, ono ni-ri, bu okpahe, iri se-se yaa, okpahe yaa, okpahe, ala, nor be-ze mem aka dekali ibuo agu wa ator, ostornejie okosi, aki se-ze, ahani, niki-bey na-ani ache-ze, aya-ze, nuba, hani-na che-eze, aya-zor-okosa, kie, na, che-eze, aya-zikiley, ana, ni-na mem, ina nu,-tie ana ni- nanem, ina, inetie, ada ali na netie wa ni ze-ze anor, akpora mem, ni na, mem, odemotie ala, de-ibuo mem, oh, na, aza ada, mem, wa zada, ze-ze ibi ichul orr ahh hagor-ada, obadabada, kala, adeyi ala, ayi-isi nem mizeze, sta-sta, no-ojoji ochwie, na asa, ajun ni-zin mem odemostie, alu adi ibuo mem, ze-ze sta-sta, asa aju, nizi mem adai ze-ze wa onu-isi Ache-ezee, ena, meya makwa, aba yor, zigzigi mem, isie, ijie, jie bi-iyie, yama, ali ijie ya eba, oma, bi-ibu, tie kpa ta okpahe abi, ki-ufie ena aleyi anu, yia aba, de kali, ibwi, jokuya alo ade kali-ibul, ison zaha, mem naih aba ade, kali ibwi, nede, yei-gre-epa na beww, ona neyi abakwa, aya-akwa, aya-akwa, enu oru aleyi, jujie ifufe, mem, okpahe bene nom na, ko okpache, rey raleyi, kpe, ko-okpahe rey kaleyi ku, chuaru, utio, aleyai abi-chwi mem rey imimoh, carey imimoh, wia, aji ja, kie imimoh utie, odeey, aleyi, imimoh aya nor aki, azi alena-ya ya-zi ko-hui uru-ebe orr, onu-neyi aba lah mem utie-oh, aku, bi si, akia aziya, wu, monga ame ki dom managie, kidom, dey kali ibw, ki iwi-utie iyie, yi wa, aleyi abi chwi ku, bu-ufu, kwu, ki-isi, no sta-sta, oh, onu neyi, acheyi-iyin ali-bu isome, makuyi kwom ajujie nonu ni-tie-kreh, awi, ikwo-owi, makuyi-ikwo, na, jua-jie nomu, ni-tie-kreh na awi-ejie adimima elieya ejie ade, imimueya aleni ache-ze ah mem, aki iwi ahami-ni mba zo-oru, enena, na-ba hami-ni, inggo, ominimi alah mi isi na mem, inggo-ommimi ala, mem sina. Inggo-ominimi-mba ka, ba, ayie, isi ado-osim eeh, ikwowi mba kah aguya iwi orr, aba cheyie na, alu, kpu, alu-kpu, netie-kreh na ache-se, aji-iwi-ah awah, rikaleni aya-mem, aku, okwayi, ni, tie-kreh awai, makuyi, ni-tie-kieh awor ora makayi, na, fuu, iwiah, meryi nonui cheya ni-tie kreh awo, inkala, amah, kuru, aleni tie-kreh, ado-tie ni-kala, anah kuru, mem, akie, yie buo, aba ni, iwia, iyi, ni-tie kreh, ator ostornejie okposi mem, iyin-ada kal nene, ni iyin kpa, ayor ki, iwi, aleyi awey esie, ado, okpo-kpoya ayor, aku, abi yri mouna, abi rey mouna, ala, ade ni mande mem, mouna ala, ade ni-mande, kpa, eyie kpa ali-akwa, awor sef, asa ali iwi-orr abi yru moun, aku aba, anor kpa, b kporu ya because, wey esie adon, no-oyie-taya o esie ala-so.